Fomba fiasan'ny lakile moa zany am'famohan-tsagno mazava ho azy hoe misy lakile vy natokana hoe famohana an'igny secretn'igny tsagno igny. De zany hoe atsofoko zany lakile de vohà de misy vy mikarantoky izay surout fa lakile vachette regny presque ahitantsika an'iregny. De amin'ny alalan'igny zainy mamoha tsagno, de amin'ny alalan'i avao koa nefa afaky agnidia tsagno raha ohatsy hoe hagnidy tsagno handeha hiboaky.